Ya jadi siam e basean martelu baseanu martelu numa marteluam <hesitation> ihuimarteluai stengah stengah kiloam baru iulutupaku ne ayamemai itaam baru i itokia loho pokonya sg abisi huoi abisi marteluam itu musih esa alamasohi ansoihun alamai baru <hesitation> uhoipaku lutunloi ayan baru i paku pas siam musti au musti tahan paku lesa ni tancaple baru i toki tati marteluamloho langsung nisu'u abisi jadi kalu ni prosesam sama ha itamusti lancarimasehu hoiale mukamacam laenin amoikoa saoloto alau dua jam ale hituletuaukam nihoui martelu ledipakuam soibaja untung bae dua jam haleu tulupupurina baru bisa i paku ayam amoitamai i pakunam.